﻿Kua tembiporu jaenungavi cosinape ñanoi vaera, opaete ipuere vaera ñanoi, kuako ipuere vaera yayapo vaera cafe pipe jare ñañovatu vaera yande cafe pipe yauvaera <hesitation> yande yaipota horarupi jaera kua ikavi jaera kua ikavi jukurai vaera <hesitation> ñanoi jare yande puere yayapo yande yeipe cafe yau vaera erei oime yave visita ñanoi jokopeguara, jaera kua kuako cafe iyapoara, iyapoa, nanoi vaera ñanerëta rupi